Ia. Magnova fomba fikarakaragna sakafo fampiasagna sira bolongany ndraiky sira poudre satria amina fomba fampiasagna sira poudre amina ka- karazagna salady sy raha atao friry, dia sira bolongany amina raha mbola andrahoigny, raha misy rano.